कहलिक चीजे तो <hesitation> सिरोबे की जाननों, ज्ञान को वाई की, माणशेन जाननें छम्ता की कोतरो जानें, तेरे पर जड़ा दिमाग लगाननों ने नवली चीज़न बताउनन काजे जनम दे। हेर पर संसोय मतलब दिमाग लगाडेते। सोय वातन खुच करना बदला है, बदला आपनों नक उकसाड है। बिना काई दिमाग लगाडेन, काई नेन हसुत करने मंद जाएती, तेरे ची गलत करवा है। तेरे मां <hesitation> अन्धविश्वास, विश्वास नी करने वाले चीज़न गलत धारना है। गलत चीज़, जो सीव होई, की ची मजबुत होई जाए। तेरे ती ग्यान मां दिमाग लगाडनों एक सही ने <hesitation> सही चीज़, गोहरे ज्यान बदला करने आवश्यक माध्यम करवा है।